Tedi xaku lá ku lapi goma ño té daxhi ño'o kuechon xa kuan kuan xa hí xa'á hun no escuela na dakañá, tutu na dakaña inxhé.